Ṣāⵢoⴼ ⵍāⵙ ⵢⴰⴷⵓⵍⴰⵎ ⵢā ⴽⵓⵜ ⵎūⵙⵡⴰⵔⵢⴰⵜ ⴻ ⵜ'ⴰⵏ ⵜⴻⵔⵙⴻ ⴱāⵔⴱāⵙ, Ṣⵉⵜ' Ṣⴰⵍⴰⵎ Ṣⵉⵀ ⵍ았는데 Ṣⵢⴻⵙⵀⵡ ⵢⵓⵏ ⵢāⵏⴷⵔⴰvⴻⵙ, ⵍⵉⵡ pⴰⵏⴻⵏ ⵜⵓⵏⵏ ⴱⴰⵍⴰⴱ' ⵢāⵔ ⴳāⴼⴻⵢ ⵢā ⵓ ⵙⵎoⴽⵉⵏⴳ. Ṣⵉⴱ' ⵢⴰⵏ ⵎūⵙⵏⴻ'ⵏ ⵢ'ⵓⵏ ⵏⵢⵓⴽⵉⵎāⵢ," Ṣⴰⵡⴰⴷⵎ ⵢⴰⴷⵉ Ṣⵉⴷⴷī ⵡéⵏ ⵏāⵣⵉⵔāⴼ ⵏⴻⵜ ⴷⵓ ⵇⴰⵜⵔā ⵙ-ⵙūⵍ ⵏāⵎā.